to soobaajo am wari saare am, annd o annda o pusi plates, paranti saare am, humming, mi biyay ɓe walaa damuwa ɗo kam normal un ha duuniyaaru, dama kuujeeeji may ma walaa lasting, nonnon dinngata pusugo, say mi wara mi bu'wa, say mi ɓotta mi biya mo ta o dama sam walaa ko ɗume.